A zun ti a mɛ coro o ba tubabura se wa ma mu beso yi'a bun mayɛ sio ho han zu'i yawe sara oyi uwa ɲu a'o sara mu mɛ zɛrɛ zɛrɛ han sima hi wa'a zun to a'o de sube mu ɲu ni sube nɛ ba we tira mu ni a ni sɛrpiɛr to ni we cu mu ɲu'i a ma i ci'ana ni tuna fa mu yi cu a bun ni we a bun a ni cunu